Ap ep barsan na areh angis na ireh anoit api reh warwar ontoh warwar akak apa reh rak al khes mahin ap al warwar mahin i- kai- tarai khol bar bun liklik anun dati. e mading na- el- unai u- on- toh baran na- i- ki- was tar- on- ap- nah- na- bhel i wakak ap a nah na i wawak. So ningan khol toh baran nah- reh rak khol khon longrai arin dit bar bun toh warwar nah khon kes akak an mur. Api- saloh nah ep sah nah dit warai i- reh khes akak ting lon ep balak. Ap ep ngingilan dit khon warwar ol reh bolbolos dit el warwar onep khes akak anumi nah- an mur. Na ol khep pasi iding toh warwar an lon dit- bhel ol kamap itik ep ganau o- mah ol kheskhes akak ting an lakman Kating onep ngas tostos o- ontoh mamat nah urak ol- kep- i nah urak ol inan onep ngas na bhel iwakwak ap ol long nai ta bun lik el wunai u ting an matan pal. Ap ki ati- ti- nas- u- on. sur ol muri ap tari isah